आजकल जूतन के कईयों प्रकार पाहिं जेकर अलग अलग। उदेश हो खच्ये अलग अलग सेलिया अलग अलग डिजाइन। के जूता हो खच्ये एथिलेटिक जूता चार गो ड्रेश जूता छाओ। गो बूट जूता दू गो डांस जूता चार गो और और्थोपेडिक जूता। तीन गो सामिल बाहिन जादा तर जूता के सोल हील। अपर आउर वैफ जैसे समाने हिस्सा से ही जूता। के पहने में का बढ़िया मौसूस करल जाच्छे।